يران الجو فيها بيختلف علي حسب المنطقة في الشمال مثلا الجو بيكون معتدل ورطب والشتاء بيكون بارد وفيه مطر كتير أما في الوسط الجو بيكون جاف وحار في الصيف أما في الشتاء بيكون بارد والحتات الجبلية شتهاء بيكون أبرد بيكون فيه تلج أما صيفها بيكون معتدل